Loko mena ny dikany dia midika fandresena, midika fahombiazana, midika fahamboniana. Ny tonga ao an-tsaina voalohany de rà, zany hoe endrikendriky ny- ny zavatra niseho tao alohan'ny nahatongavana an'iny loko mena iny.